El sipe el sipe'y rii' re ch'ajb'al qeey qajcha' chiran rajawxiik b'la' qas ela' ripatan o ela' richakansa'n kirb'anan re <hesitation> wuxu' kitijtaj jun kalmasal, kitijtaj jun qakalb'al k'o'x kitijtaj kab'lujuuj wuxu' sanar rajawxiik b'la' qaqeta'maj o qak'utb'ej che axyak che jun q'iij qach'aj pi qe qachii' che jun sipe'y rii', rajawxiik <hesitation> qaqeta'maj che ripatan re karelsujul wani' ne k'o kaan xalak' taj waay xa'l taq qeey, waxu' <hesitation> che <hesitation> jun wachee' che xaq tijan k'o kaan xa'l taq qeey ela' ripataan o ela' richaak jun sipe'y rii', re karelsajol juntir che ke'l kaan xa'l taq qeey.